Haroratni o'lchash uchun termometrni ishlatish kerak ya'ni <hesitation> og'iz orqali o'lchash kerak bo'ladigan bo'lsa termometrning uchini til ostiga joylashtirishingiz kerak va og'izni yopib turishingiz kerak. <noise> Elektron termometr bo'ladigan bo'lsa signal chiqmaguncha kutishingiz kerak bo'ladi so'ngra termometrni chiqarib ko'rsatkichni o'qing xar safar ishlatishdan oldin va keyin termometrni tozalashni unutmang.